Allora secondo me, 'e cratur 'e cinquant'ann fa so so chiù felic. Eh proprio p' pecchè cinquant'ann fa stev. Nun stev 'a ricchezza ca c' sta oggi. P' ricchezza intend che l'informazione ca nu creatur putev ricev tramite 'e social, tramite le scuole che oggi vengono a mancà. Quindi penso ca 'e creatur 'e cinquant'anni fa, avendo meno possibilità teneven chiù opportunità p' crescere. E secondo me p' arrivà alla felicità che può essere 'o success dint 'a vita, 'o success dint 'o lavoro è chiù facile quann parti dint 'a situazione 'e svantaggio chiù 'e vantaggio.